Lewu Disemmbaaru ko lewru hit- timmoode hitaande, nder maaru kadi taskotoo-ɗaa ko warata hitaande waroore so haa a wuuri nder maare. Nder maare taskotoo-ɗaa kala ko ngiɗɗaa, kala anniya, kala baawɗe ɗe ngiɗɗaa huuɓinki e hitaande waroore. To hitaande waroore nden fuɗɗii kadi, fuɗɗaa jokkuki kuuɗe maaɗa no ɗe laaɓirta. Lewru Disemmbaaru kayru timmitini lebbi sappo e ɗiɗi.